Sapunit kepaishen eng' tukuk chema che- che- chechang, sapuni kopaishe eng' oratinwek chechaang. netai kepaishen ke unen tukuk che kipaishen eng' eng' olekichapee chakula, sapunit kokeny kepaishen ya kakimwet kei. yakiuni kei eng' yakiun yakimwete porweek chok kepaishen sapunii sikotilit porto ako sikoeku porto ne- ne- neka neka nyor hewa nechutei, akokeny sapunit kepaishen keunen koot sokotililit koot, koot ing'wenyu, kepaishen sapunit kokeny ke keuni kari, kari ya kachapuit kepaishen sapuni, sapuni kokeny ko kit nepaishe eng' eng' yakiuni keunek, ki- kindeni sapuni sikeun eut sokopeku chafu, ako keny ya ka iwe kapchoo, imyo ipaishe sapuni soko soko isto soko isto chapu chakami keu, sapuni kokeny kepaishe keuni ingoroik, ingoroik ya kachafuitu ingoroik kepaishen safuni sapunit ke unen ingoroik, saouni kokeny ya ka imache iun sumek, yaka ya- ya yaka yaka chafuitu sumek anan ya kakonam ya kakonam mm temburiot, i- i- iunen sumeek sapuni, sapuni kokeny ko ye kya imache iuus kweonik ii, kosapos iusen sapuni soko sokotililit, ako mi sapuni kokeny nekesinye sapuronik, sasa sapurie yaka konam chafu indeni ko kit nekisi nekisinyeen sapuni sisikchi isiny kotililit.